Mani novulayi vukhoriranga alala, oluyali nimchsmane luvetsanga ovetsanga <noise> respect khuvasho, esie nechamile nowashange kenya nalwala emukhurirekho eshindu, khandi tsilamulakha tawe <noise> respecti iyesinje omwene oluyali nolola ovasho nanyakhana kenye ombukule nge eve mwemeunyakhananga walalo washo nanyakhananga, <noise> wafurahiya tawe upendo novuyeli nokhulimana, okhukhora alala. Ni venya avasho vakhwelesie luyali, chama nende avasho khorira navo alala liosiliosi lirura mukhwesire mukoye alala. awo mulava muchamane nende avasho sholadhuluma owasho tawe nodhuluma owasho na makoso. Hata avasho mulueria shivalakhwelesia oluyali ta <noise> kenya avasho vakhwelesie oluyali khulondakhana nende. Efima fyova nokholanga mueria avyenao olava noli vulayi nodhuluma owasho, avasho mueria shivala khwelesia upendo tawe valavola omunduyo no muvi shichira likhuva likholekha shimukhoreranga alala tawe, nefwo nifwo efindu fivakananga mueria, kenye mukhore alala muchamane liosiliosi lirura muve nimuli alala owasho nanyola eshida, ove no mukhonya kha lano vuyeri vuveo. <noise> ne vuyeri nouma vashanje ova u mundu omuvi, shova oli mundu mulayi ta nfwafulakhaya mueria shichila nivavola vupendo vandu vakhora alala, <noise> vakhonyane liosiliosi lirura mba nimukhwesa mukoye mwesi avyenao vunyela khavaa vuleyi, olava mundu we liruma ta, omundu wokhusunga nende avasho vulayi, olava omundu <noise> wetsingatsusio avyenavo fwitsa khola. Lakini fulali furio tawe washanje. <hesitation> wavakhukatanyinja, <noise> upendo neshindu shilayi.